Wo ga diankhalalou bénou wala wo biréyé ké nokhoηa kou dimani koundou ma wala dimassou salati ηa nokho ηa forontoni ηéyi karotini ηéyi, diakhatanηé ηa rini, kholiηé ηa rini, kani salati ηa rini.